To ii borey araŋ goono ga maa aayi. Beelo mo, haŋ kaŋ ii ga ne beelo nga kaci Keke. To beelo haŋ kaŋ goono aga, beelo taya hinka no a se a gonda jine afo a gonda banda afo a gonda wayey ze yaŋ to a wayey zey nga da porporo wane, a kuu da porporo wane. To beelo bindo a gonda ce hinka nan kaŋ nima ce wane dake ne haray, ma ce wane dake ne haray kaliŋ ga di ka ni waani. Beela aga dira. A gonda kaca a gonda engine a gonda birki yaŋ. Mate kulu kaŋ day Mooto wane goo da yaadin no beelo wane goo da. To beelo mamaco kaŋ goono a se, nin din na beelo kaarum kane ni goo ga goro a boŋ nima boŋo di, nima boŋo di ni goo ga di kaŋ waanun din cay, nin no gana waanu kal din dan ni cay kaŋ taamu. G'a to g'a no beelo ga dira. Beelo a haya nooya kaŋ goono a se. Beelo iga haw dan a ra, a gonda nga boŋ haŋ kaŋ i ga haw dan da. Beelo din goono ga diran da, guna a si tin, a si hayo amma a si ba taasi, a si hin ka dira taasi ra beelo naŋ kaŋ a goo din. Amman nan kulu kaŋ niga hin kwanda kulu niga kwanda beelo a min muraado feeri. Moso-moso day aga dira din ga hin ka dira amman boro ga taabi. Da haw goono beelo boro si hin kaŋ zurandi. Ni si hin kan zurandi ka haw kubay da zama saboda aga taabandi no, zama nin no goo gway da beelo naŋ kaŋ a goo din.